الثقافه نتاع الصين قديمه و عندها تاريخ طويل، من أشهر حاجاتها الفلسفه لتركز على الأخلاق و الإحترام، المطبخ الصيني متنوع و فيه أطباق مشهوره عالميا كيف النودلز <hesitation> أنا نظن أنوالصين معروفه زادا بدياناتها المتنوعه كان البوذيه و عندهم إحتفالات برشا خاصة كيما الصينية و العيد الوطني ليحتفلو به الصينيين كل سنة.